Ia za tegna mahay mitaly é avekéo za matetiky za tamignay tagny maloha é tegna matetika mitaly olo fa zah ko fa tonga ato de lasa tsy mitaly olo satria ao atao mo mi- ologno fa mi- tsisy fotoagna be firy de lasa tsy mitaly za mahay mitaly tsiaraikaraiky mahay mitaly be fisisy mahay taly koja avakeo mahay mitaly amign'ny postisy ko zaha.